نهار من نهارات طفل الصغير وهو يلعب في <noise> بيتو <hesitation> هز الخزانة يا اخي طاحت عليه الخزانة، كي طاحت عليه الخزانة يلقا باب أول مرة يشوفو في البيت، <hesitation> ياخي خمم باش يستكشفو، حل على الباب وبدا يمشي بشوية بشوية وهو يمشي يلقا كل <hesitation> كما سرداب صغير وفما شجر القديم ويلقى حديقة سرية.